Mʋaba kusatsu buaku afɔ no wele unukue buaku yovo wani afɔnazɔɛ nu brɔs mu wayɔ tatu kʋsɛ ka mɛ afɔneya dʋ wu awu aluku wani kana liɛtʋ awu unuku wanɩ kansu ɣɩaŋ ɛnɛ meli kɔlɔdi kɔmazɔ nu unuku kasu kʋ tɔlɩɛ kasu ku tɔlɩɛ mɛ afɔ neyadu wʋ ku ili kɔnefʋe kawu nu unuku afɔneya duwʋ kʋnazɛvi nu awu aluku wanili mɛ ababa wyili nʋ nʋ da mu ɔnadʋkɛ la mɛ yakutuyɔ sokodia sokodia ayɔ sokodiala mɛ edzi keuu edzi ku yanixla ɛmu nu edzi kpa ku ayekele kusala mɛ yakutu yɔɛbi kɛnɔ suwu aluku ɔmakutu yaduyɛ mɛ aluku aliɛtu kɛ mɛ unuku nafɔsu kɛ obi mɛ talafa.